Dongoma dimo nro sitana ni wou rare, nro rare lé wo, adéfounne férine u'sime loulou é sogounne, adéfoune férine u'sime sogounne di sousoune, adéfoune férine u'sime taghi. <noise> Dongou férine ma fé séne go fo séne adéne fénan dongou déne ntoké fou nigé yaye fan parce que dongou dé fénan ni gnama ndanimo lo ndafo, ni gnama naramo la narafo, don gou dé fénan akakatimo ni yike gnama lome fanimoni ala gouimo ala soubdiatimo alaka dimo gnané djike gnané lome fani mo, mo doké né, adéne fanan fo, bari adéné fénan modi fedi fodo doma a tignétimo ring ring mofa boukalé mola di gnané ka nire kindémalo boughounne a romo noughounne noung. Dongou dé fénan a fé dibamo bigui foré, adimo yiki déko néyan, na yike mo dekdi mo féni diti mo koume dérine no féni ala gouimo ala bakimoni, ala dimo dérine djike moni fi ka doké bé, détine né, bari dongou dé fénan no dongoutina ni di fodo ala tignatimo ala dimo gnag lé djéyi bari ni milo mine féyi maghaghi, dika maghé dika doké ni, ni mounné mo dane mo yéye mo yongou ma bougma kané mola doké, adé fénan adini ki ha nélé fé djikmo mo kandi néyan dimo koumoma bari go léni fi, ni mo yéye fou bankima mola maghé bari mo yéye akane dane gnama dimo ni mounné mo dane mo bou, atignatimo lé, handou na tignatimo ala rémini gouwawé, midi mide akane la fé momo ring mola la di ya ka nire kindé ma bougane rome mo ring ring.